די וועג וויאזוי קעץ רעדן איינער צו די אנדערע איז דורך נוצן די קול צו מאכן אנדערע מינע קולות, אויך נוצן זיי זייער וויידל צו עס שאקלען, זייער אויער עס צו שאקלען און מאכן גראד, און אויך די וועג וויאזוי זיי שטייען קען לאזן וויסן פאר אנדערע קעץ וויאזוי זיי שפירן דעמאלטס.